Oli babé néni uriboor kaan bun ubilé gasontéén; aw bémundum utaas ésoho yayu jaraam éséét, nuŋorul jibébéni ubang; néni ji alcool nuŋa jo nuti, nukanto jibébéni. Néni may néramba numugoré numiir jandi aw bétiŋul sindo aw béyook, utooj uwubo waan nak utogooñ utogooñ nuŋa to ubang to gariib gagu jambi fusiim fuyogéni. Soit nuŋa waaf nukook galéñun wala waaf ucé waan ujuhé ukook jambi fafu fupuur pépé.